Le lafaoro ndraiky matetiky fampiasain'ôlo aminazy ôhatra ze mahandro gatô na pizza regny matetika fagnanaovan'olo azy, zah mbola tsy nampiasa fa regny regniko fagnanaovan'olo azy aveke amizay izy koa mande courant de izy mety hagnafagnafagnana raha koa.